أفضل الإحتفال بعيد مولدى مع أهلى وأصدقائى عيلتى الصغيرة عموماً، مأبى يكون شى صاخب أو شى كبير ، أفضل تكون شى حفلة صغيرة اا- مع الأشخاص القريبين من جلبى اللى ما فينى أكمل حياتى بلاهم بس ، ومأبى بهرجة ولا حفلة كبيرة أبداً.